Temuwǝ pɨ láa kpaa wǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ warɨpirǝ pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ kpii rɨ tuwǝ pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ ca oturu nya nya kpaa nyɨŋ kpii wǝ́ wɨ lǝ kǝ nɨŋ wɨ la lɛ wǝǝ oturu wɨ la lɛ.